Ací ací; á ankëëndaŋ ací, ací puwisëk bëënjáa karot awara, inavet awara. Saŋ kontee <hesitation> mëënsek amsek mëënkiy mëënkoom bërëmbi bëënjá moonko awara ngëde ngan ngi bëjagan ngiimbáan megun.